Ee ochẹgba k'ọchẹ koo j'ọkpa or j'odee ọdoo nwuleyi. Ọdoo nwuleyia n'alọ ei kunu n'alọọ kẹla tọọ yọọ. Ọdoo nwuleyi a anu ge biolọhi w'ọlẹa, ọdoo nwuleyi ge chẹlalọ n'alọọ w'ogbudan, ọdoo nwuleyi a ge chẹ l'ọchẹmẹẹbẹ likpo, ọdoo nwuleyia ge chẹ lọọchọma jijeyi jẹlo jọdoo ya jẹẹga no chiko yẹche. Ọdoo nwuleyi ẹnoo gee w'ọlẹa anu ge jọlẹ gicho a, ọdoo nwuleyi ẹnoo ke w'ọlẹa ge chẹ lalọ ge joo kpaakpa kẹla koyeyikoo ye abọ duuma ẹnoo ge w'abọ olọhia ọda na j'ipeyi nun ma anu fiọọ a ọda naa ke jipeyinu a anu naa ge bi g'ọbu a. so onan ka ẹda lọdoo nwuleyi a biwọlẹa n'alọ ge y'ọdo nwuleyi a oge chẹ lalọ ge yẹ ligboligbo ligbo ligbo fiọ da n'alọ ge ge mọaa. Acheke a achẹnẹhẹ ne họọ le ka cha anefu ẹnoo pẹ w'ọlalọa ekee a onwuleyi ne biwa ge lalọ a. Mọma ya ne bi inọkpa wa ge lalọ, mọma ya ne binẹchi wa ge lalọ, mọma yaana lọ, mọma yaẹ ne bi n'alọ l'ọwẹ ooyẹ n'alọ j'odee l'ekwu moto ikpikpli n'alọ jọha le ku mẹchini a. Then una k'alọọ j'ọdo nwuleyin alọi ga je bee gluuwa yan talọ koo l'ije lẹ lai n'alo nyọi le la nm'olihi Alọọ ga je bee ya kunun so alọ need ọdoo nwuleyi a kpaakpa nalọ gee bi ipoyeyi k'alọ ẹnoo ge chẹ l'oyeyi k'alọ ge gọbu then alipeyi yọdọha kunu abọha kunua ọdo nwuleyia anu ya na chohile ge yọ ge l'oyeyi olikpoabecause ohigbo dia ọda noo bẹẹchẹ baabanya nalọ iji pẹyinun ma ọda ẹyẹẹyẹẹyi n'alọ ge ma ẹyẹẹyẹẹyẹẹyẹẹi a alọdo nwuleyi a je ẹẹ then okwalọ ipeyi nwula nalọ ge jọọwẹ oyẹ. Amuu ọkpa k'elihọ n'achẹ ge je a, ajọkpan naa j'ọdo nwuleyin agaa jẹga ọda ẹnọọkpaa yọ aa'n. Ekohile ayi poo ogbuda aka nọọ lọọ je ẹẹ so eko duuma no ga lẹaa aa lo lonwuleyia kpo wẹẹku kpo kpo wẹg'ane ọchọha ochee lekaọchọha leka chọha leka ọchọha leka aalọọ kpo gaa kwẹyi kpẹm aa aage gbọọ gboo jẹyẹyi ekoo odee ẹnoo chiko chẹlọ lẹ gọbu a, aa gee gbọọ gboo mọọ ẹkọchẹ ẹnoo chẹgba ẹnoo chẹgba fiẹkọmpanua. Mọma ya ẹẹ nalọka k'ọdoo nwuleyi a anu w'ọda ẹnoo chẹgba nẹẹnẹhi ipoyi k'ọchẹa